ммм ы араласпай кеткен достарым жаңағы мхм ы дулат рустам ы равиль деген бөлініп өздерінше
ы мысалға бірге қыдырып бірге демалып маған айтпай сөйтіп араласпай кетті өздері
сонда ешқандай себеп болған жоқ иә болған жоқ
енді олар ы қымбат қымбат жерлерде демалады мен мысалы ондай жерлерге бара алмаймын ғой
неге енді олардың бір демалғанда олардың жейтін пиццасының өзі алты мың теңге тұрады
м жарайды керек пе сізге сондай достар
сөйтейік ыыы онда наргиз әдемі ән тыңдап үзіліс жасап алайық иә сөйтейікші кеттік
таңғы шоу
келсеңші ауылыма ерте күн көрпе жамылғанда
бассаңшы бауырыңа еркем кеудеңде жаның барда
жаның барда хақың жоқ сағынбауға
өтерсің көлден ағыннан да жетерсің белден тауыңнан да жаным ау мені сағынғанда
өтерсің көлден ағыннан да жетерсің белден тауыңнан да жаным ау мені сағынғанда
сенсіз де желден жүйрік жылмен жылжиды айлар алға
сүймеген болсаң егер мүмкін серт берші ойламауға
ойлағаннан ойлашы пайда бар ма
жүрсең де мейлі қай ғаламда жүрегім жүрер айналаңда жаным ау мені ойлағанда
жүрсең де мейлі қай ғаламда жүрегім жүрер айналаңда жаным ау мені ойлағанда
жүрсең де мейлі қай ғаламда жүрегім жүрер айналаңда жаным ау мені ойлағанда
өтерсің көлден ағыннан да жетерсің белден тауыңнан да жаным ау мені сағынғанда
жаным ау мені жаным ау мені сағынғанда
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
екі күнге созылған көк төбедегі өрт сөндірілді
хабар жиырма төрт мәліметінше мамандар таулы аймақтағы отты ондаған техника тіпті тікұшақ шығарып сөндірді
өрттің беті қайтқанымен тілсіз жау бір адамның өмірін қиған
қалалық төтенше жағдайлар департмент бастығының орынбасары ерлан әлібековтің айтуынша қатты күйгендіктен мәйіттің түр тұлғасын анықтау мүмкін емес болып жатыр
ол адамның жеке басын анықтау үшін қазіргі таңда генетикалық және геномдық сараптамалар тағайындалған
жалын шарпыған аумақты құтқару әрекеті бес сағаттан артық уақытқа созылды
бірақ бір жерде келесі бір жерде қайта лаулаған
қалалық төтенше жағдай депатраментінің өкілдері оқиғаның себеп салдарын сараптап қазір анықтауда
петропавлда да қызыл жалын бір адамның өмірін жалмады
қайғылы оқиға қала шетіндегі жер үйлердің бірінде болған ал куәгерлер алғашында өртеніп кеткен мәйіттің кім екенін танып білу қиын болғанын айтады
оқиға орнына дер кезінде жеткен өрт сөндірушілер газ балонын сыртқа шығарып қысқа уақытта жалынды ауыздықтап үлгеріпті
өкінішке орай құтқарушылар шатырының жартысы мен кіреберісі жанып кеткен үйдің ішінен алпыс екі жастағы ер адамның мәйітін табады
марқұм осы үйдің иесі екен қазір мамандар өрттің себебін және қанша шығын келгенін анықтап жатыр
айта кетейік биыл солтүстік қазақстан облысында қызыл жалыннан жиырма төрт адам қаза тауып он төрт адам түрлі жарақат алды
өзге де жаңалықтар бірғаным мәйтімова саясатпен қош айтысқанын мәлімдеді деп хабарлайды тенгринюс
соның айтуынша заң бойынша сенат депутаттары мемлекет басшысымен тағайындалып мандат аяқталған соң өкілеттігін тоқтатады
оның бәрі заңды негізде деді экс сенатор ол енді бизнеспен айналысып көрмек
еске салайық он екінші тамыз күні президент қасым жомарт тоқаевтың жарлығымен бірқатар сенатордың өкілеттігі тоқтатылған болатын
елімізде жұмыссыздар саны азаяр емес
статистика коммитетінің мәліметінше шілдеде елімізде жұмыссыздық деңгейі төрт бүтін оннан сегіз пайызды құраған
бұл дегеніміз төрт мың төрт жүз мыңнан аса тұрғынның тұрақты табысы жоқ
салыстырмалы түрде айтсақ сәуір айында да жұмыссыздық деңгейі төрт бүтін оннан сегіз пайызды құрапты
қызметке орналаса алмай сенделіп жүргендердің әрбір үшіншісі ғана жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген
яғни қазір мұндай мекемелерде ресми тіркелген жұмыссыздар жүз жетпіс екі мың адамды құрап отыр
ал тұрақты қызметі бар халық саны сегіз миллион сегіз жүз мың
олардың алты миллион жеті жүз мыңы яғни жетпіс алты пайызы жалдамалы еңбек етеді
елімізде күн суыта бастайды атап айтқанда бір қатар өңірде бұршақ аралас жаңбыр жауып сынап бағанасы жиырма градусқа дейін түсуі мүмкін
күннің құбылуына ресейден ығысқан циклон әсер етпек
нәтижесінде еліміздің солтүстігі мен шығысында оңтүстік шығысында мол жауын жауып ыстықтың беті қайтады
синоптиктер жауын шашынмен бірге бұршақ түседі деп болжап отыр ал сынап бағанасы отыз бес граудсқа бірден жиырма градусқа дейін төмендейді
шілденің шілінгір ыстығы әзірге оңтүстікте сақтала бермек мұнда ауа температурасы отыз бес пен қырық градус ыстықты көрсетеді
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз алты градус ыстық елордада күн бұлтты ауа температурасы жиырма алты градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
жарнама қайтарыңдар қайтарыңдар бұрынғыдай енді болмайды
барлықтарыңыз үшін одан да көп шексіз әлеуметтік желілер
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бар болғанда бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге және қорларды шексіз ауыстыру күн сайын
толығырақ теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
бағалай алсаң бағалым бақытың болып қаламын
аяласам мен қалай анамды сені солай аялай аламын махаббатқа адалмын
сенем саған сенем сені жақсы көрем
жүрегімді жұлып беремін кеудемнен
сенем саған сенем сенім артып келем
сақтасын тәңірім біздерді сенбеуден
қадірлей алсаң қадірлім басыңа қонған бағыңмын
білесің бе жанымда жүрсең де мен өзіңді жанымдай сағындым жұбанышы жанымның
сенем саған сенем сені жақсы көрем
жүрегімді жұлып беремін кеудемнен
сенем саған сенем сенім артып келем
сақтасын тәңірім біздерді сенбеуден
сенем саған сенем сені жақсы көрем
жүрегімді жұлып беремін кеудемнен
сенем саған сенем сенім артып келем
сақтасын тәңірім біздерді сенбеуден
сақтасын тәңірім біздерді сенбеуден
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
сонымен бүгін бізде қонақта әнші сазгер қажымұрат шешенқұл қош келдің қажымұрат қажымұрат аға
бүгін ооо бүгін әсем әндер тыңдаймыз мхм жанды дауыста гитарасын ала келіпті
шашты деген өлтіріп жіберіпсің күшті қылып тұрып
түһ қанша уақыт кетеді осылай таңертең ыыы осылай шығуға
сіздердікіндей кетпейді ғой екі минут бір екі минут қана уақыт
м бір екі минут екі ақ минут екен жақсы
сіздерге бір бір екі сағат кететін шығар иә
сенің енді телефоныңда қажымұрат шешенқұл аға деп тұра ма иә енді қажымұрат екі минут деп жазып қой
қажымұрат ыыы қош келдің тағы да аман есен бәрі жақсы
қандай жаңалықтар бар бейнебаян шықты ма жаңа бейнебаян туралы айтып отыр едің
бейнебаян ыыы осы көктемде шыққан негізі екі бейнебаян жасағанбыз
роза әлқожа екеуіміз бір әнді дуэтпен орындап сол әнге бейнебаян түсіріп
ыыы одан кейін менің қазір бір і мүмкін болса орындалатын бір сенім деген әнім бар еді соған бір бейнебаян түсіргенбіз
ммм бүгін тұсаукесер екен ғой бізде бүгін бізде бұйырса төрт әннің тұсауын кесеміз
сенім деген әніңіз бізде бар негізі бар иә тұсауын кесетін әндер олар басқа әндер басқа әндер иә іхі
ммм қажымұрат мырза қош келдіңіз дейді қош көрдік
қажымұрат бауырым қош келдің ііі сенің жұлдыз фм дегі маған әнің ұнайды
бізде ііі сені ғана деген ән бар жақсы екен ғой деген ән бар
мхм сол жақсы екен ғой деген ән туралы сұрағым келген менің і жалпы сөзін жазған әнін жазған кім
негізі ол әннің сөзіне шыққан ән ғой бұл
сөздері бір қызық сенсіз жақсы екен ғой осылай жүргенім дейді де енді ше
сені құлай сүйгенімнен сүймегенім жақсы екен ғой дейді де
қиналып жүргеннен гөрі көрмей қойған жақсы ғой ондай адамды
ііі ол і шалқар қанкей деген бір бауырымыздың сөзіне жазылған і тамаша
ән өзіңдікі ғой ән өзімдікі менің әндерімнің көбі өзімдікі
сені ғана да әні өзіңдікі ма сөзі де әні де өзімдікі ммм
құдай ай наргиздің сүйкімдісін ай деген хаттар келіп жатыр
қажымұраттың әндері керемет дейді бұл өмірде деген әнін жақсы білемін менің сүйікті әнім дейді
сені ғана рахмет сені ғана іхі бұйырса бүгін сұраймыз жанды дауыста сол әнді
жақсы екенді айтыңызшы деп жатыр мына жерде айтамыз айтамыз алда
енді қажымұратты қазір танымай отқан жандар болса жақынырақ тағы да таныса кетейік
қажымұрат шешенқұл әнші сазгер ыыы қай жақтың тумасы
басы бос па деген сияқты
а сұрақ па аха
мен әнші сазгер ііі жаңа наргизге қалжыңдаватырмын
мен ііі негізі спортшы болғанмын басында суретші болғанмын деп
шынымен де ііі кезінде ең басты оқып жүрген кезімде мен суретші болғанмын
суреттен мынау жаңа қытай елінде туылдым ғой мен алтай деген ауылында ы несінде ы облысында
сол жақта мен ыыы үлкен бір облыс бойынша жаңа суреттен үлкен грамоталар аламын жаңағыдай
біраз танылып сондай болғанмын артынан сол енді бізде енді кішкентай кезімізден әнге күйге әуес болғаннан кейін солай қарай жіберді үлкен кісілер мұғалімдер
сен енді әнге өнер жағынан жақсы таныласың ең жақсысы сол өнер жағынан
енді шығармашылық жағы түсінікті ал спорттың қай түрімен айналыстыңыз
жеңіл атлетика ұзаққа биікке жеңіл атлетика
ең пайдалы спорт түрі ғой қашсаң әйтеуір қашып кетесің
секіру биікке ұзаққа деген сияқты жүгіру
тартымды сұлу жігіт екен дейді фариза рахмет
ал басыңыз бос па деген сұраққа қандай жауап айтасыз
мен бір бұрынғы досым фифадан ұта бересің деп араласпай кетті дейді
мәссаған қандай иә бүгін тақырып сондай қажымұрат а иә иә
ы араласпай кеткен ыыы достарыңыз болса немесе ы жақын адамыңыз болуы мүмкін ы тек қана достық емес араларыңызда басқа да дүниелер болған болуы мүмкін
і неге араласпай кеттіңіздер және егер ол адам қазір сізді тыңдап отырса оған не дер едіңіз
менде енді араласпай кеткен достар жоқ бір көңілім бір қалса болды оның одан кейін ол жаңағы
ыыы әрі қарай аралысудың керегі жоқ қой бірақ кейбір достарымыз бар көңілің қалып қалған кезде
алдыңнан қайтадан жайдарланып шықса ы ассалаумағалейкум қажеке деп ұмытып кетемін барлығын әрі қарай
жақсы әдет қой ол бұрынғы реніштерді барлығын
араласпай кеткен кезде артынан есіме түсіп отырады эй мынау мені алдында ренжіткен деп
араласпай кеткен кезде инстаграмнан да жаңағы отписаться етіп кетесіз бе әлде қалай
айтпақшы сондай адамдар бар ғой қара тізімге салып тастайтын кәдімгідей барлық әлеуметтік желілерде ше
мен сондаймын ғой ондайлар кекшіл шығар мүмкін
білмеймін бір түрлі сияқты қыздарға жарасады жігіттерге бір түрлі сияқты
ол адамды көрсең сен жүрегің ауыратын болса мхм қара тізімге салып тастайсың көргің келмейді ол адамды
жоқ былай нәрсе де оны өшіріп не қыласың керісінше көп нәрсе өзіңнің мылтылығыңды артықшылығыңды көрсетіп оны мойындатуың керек қой өкіндіруің керек қой
а лайк керісінше лайк бас дейсің ғой лайк бас
иә жаңағы сен ы керемет нәрселеріңді көрсетесің күшті күшті сурет салып иә иә иә сен үшін мысалға сені жаңағыдай ренжітті ғой иә мхм
мысалға сен туралы жаман сөздер сөйледі бірақ ы соны керісінше өшірмей ақ қой да мысалы керемет нәрселеріңменен өзіңнің өнеріңмен мойындатып оны
өкіндіру керек те әрі қарай мысалы ондай адамды эй бекер бүйтіп ренжітіппін деген сияқты
жоқ ол адамның суреті мысалға үйінде тұр делік мхм
қатты ренжісіп қалдыңдар сені қатты ренжітті
сол сурет тұра береді ме үйде көрген сайын жүрегің ауырады мысалы сол жағдай есің түседі алып тастамайсың ба суретті
ондай суретті іліп не қыласың
жоқ қатты араласқан кезде ілген шығарсың қатты құрметтейсің дос болдыңдар
сол кезде ілініп тұрған шығар одан кейін ы ренжісіп қалғаннан кейін алып тастамайсың ба ол суретті деп отырмын да мхм
ондай сурет іліп көрмеппін енді білмеймін
самал сәлем қалайсыздар дейді сәлем самал қажымұрат ағамыздың әнін әкем жақсы тыңдайды дейді саят
ііі не дейді ән айтыңызшы бүгін дейді қажымұрат ыыы айтады құдай қаласа
і сәрсенбаева айсұлу мен османова нағиманы сағынышты сәлем көп болды көрмегеніме дейді сол сол қыздарға сәлем
біздің арамызға жігіт түскен содан араласпай кеттік дейді динара осы кезде сағынамын сол досымды дейді
жақсы мүмкіндік қой бұл себебі ішінде жатқан сырды басқа жерде айтпайсың ұяласың қысыласың болмайтын тәкаппарлық жібермейді кешірім сұрауға
жұлдыз фм осындай мүмкіндік бере алатынымен бағалы дейді нұрасыл рахмет
жәке ахметжан рабжан туралы сұраңызшы дейді қажымұраттан
рахмет динара рабжан туралы
ахметжан енді қазір ы мен ііі екі мың төртінші жылы алғаш жаңағы сені ғана әніменен ііі елге танымал бола бастаған кезде
ахметжан деген бауырымыз бұлбұл құсым деген әнді орындап шықты оны жаңағы осы жақта нұржан қалжан деген бауырымыз орындады ғой кезінде мхм мхм
і сондай кереметтей ііі жаңағы өзінің авторлық әндері бар ахметжанның
і қазіргі таңда ол ы қытай елінде ііі бері қарай келу жоспарында
жоспарын жасаватыр енді дайындық келетін жақын арада келіп қалуы мүмкін
қажымұрат шешенқұл таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
алатаудың биігі ақ тұрады алтыным
ақ текілі отауға бақ тұрады алтыным
әлпештеген құлыны жатқа кетіп жарқыным
жанарына әкеңнің жас тұнады алтыным
жүрегімнен жаралған ақ гүл едің алтыным
аттанарда айтылар ақ тілегім алтыным
берекесі бағы бол барған елге жарқыным
таудай сезім таусылмас бақ тіледім алтыным
алатаудың басынан таң келеді алтыным
ақ отауға атқан таң сән береді алтыным
алыс жаққа ақ құсын ұшырғанда жарқыным
күбейінен әкеңнің ән келеді алтыным
жүрегімнен жаралға ақ гүл едің алтыным
аттанарда айтылар ақ тілегім алтыным
берекесі бағы бол барған елге жарқыным
таудай сезім таусылмас бақ тіледім алтыным
алатаудан мөп мөлдір су ағады алтыным
келін түскен кең өлке қуанады алтыным
жақсы келін асыл жар атанар деп жарқыным
қам көңілі әкеңнің жұбанады алтыным
жүрегімнен жаралған ақ гүл едің алтыным
аттанарда айтылар ақ тілегім алтыным
берекесі бағы бол барған елге жарқыным
таудай сезім таусылмас бақ тіледім алтыным
жүрегімнен жаралған ақ гүл едің алтыным
аттанарда айтылар ақ тілегім алтыным
берекесі бағы бол барған елге жарқыным
таудай сезім таусылмас бақ тіледім алтыным
таудай сезім таусылмас бақ тіледім алтыным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
қажымұрат шешенқұл әнші композитор бауырымыз бүгін бізде қонақта
былай дейді қажымұраттың дауысы тамаша екен ғой дейді динара рахмет
қажымұрат осы әніңізбен мені ұзатыңызшы депті санду ұзатамыз
кезінде бір досым бар еді көлігін соғып алып жөндеп бердім ренжімеді шешесі ренжіп сол жігіт араласпай кетті дейді
шешесі ренжіп қалған несі досыңыз ренжімесе
мен ыыы отанасына бүгінгі күніне сәттілік тілеймін қатты жақсы көретінімді айтсаңыз дейді
отанасына дейді отағасына шығар
отана деп айтпайды ғой енді бар шығар ондай
көксу ауданынан сәлем жолдасаңыздар дейді
жаке өткенде қытайдан жас бала көзі көрмейтін ііі биімнің аты шалала деген туралы біліп бере аласыз ба дейді ы не біліп берейін
мен білмейді екенмін ол ыыы көрдім мен оны инстаграмнан бірақ та ыыы білмейді екенмін басқа ақпарат
бүлдірген әнін айтып жіберсінші осы әнді маған орындауға беріп едіңіз сұрағанымда есіңізде болса дейді саят нарботаев
бір досым алты мың теңге қарыз алып әйеліне сыйлық жасап жүр де маған қарызды қайтармай тіпті араласпай кетті сол күйі дейді досыма айтарым кештім сол қарызды
мінекей мәссаған алты мың теңге үшін адамдар араласпай кетіп жатыр құдай сақтасын
шашыңызға қант жағып қатырып көріп пе едіңіз жоқ
қант жағып қатыратынбыз сумен араластырып
қатырып көрмеппін ондай біз шашты қатыру дегенді білмейміз ғой
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма дейді қажымұраттың орындауында бір ән
өте көп хат енді сенің орындауында ән сұрап мүмкін қазір дәл қазір бір ән орындап жібереміз толығымен болмаса да
қандай ән орындаймыз білмеймін көр енді өзің тамағым да
дайындалып келдім бірақ енді негізі гитарамен де
ал қандай ән тыңдасақ екен енді өзіңіз көріңіз енді сені ғана мүмкін
сен ғана қазір осы жерде бар шығар
әлде жаңа ән орындайсыз ба
ғана сені тыңдайық сөйтейкші
жарасымды келбетің дала гүлі секілді
өз ұлтыңның өзгеше аралығы секілді
қосбұрымың арқаңда қаракөз қыз кекілді
екі ауылдың тым жырақ аралығы секілді
қап қара көз жайлаудың қарақаты секілді
қап қарамен тек саған жарасатын секілді
қойшы әйтеуір жетпейді мың бояуда не түрді
нұр жүзіңе бар әлем таласатын секілді секілді
қап қара көз қырмызы қырға шыққан гүл ме едің
көріп қалдым өзіңді ғашықпын ба білмедім
алуан гүлдер ішінде арман гүлім тым нәзік
бақытсыздық емес пе нәзіктікті білмеуім
қап қара көз жайлаудың қарақаты секілді
қап қарамен тек саған жарасатын секілді
қойшы әйтеуір жетпейді мың бояудан не түрді
нұр жүзіңе бар әлем таласатын секілді секілді
түһ қажымұрат шешенқұл таңғы шоуда достар бірге болыңыздар
бізге томпи ассалау қосылған екен ассалаумағалейкум бауырым келесі келгенде міндетті түрде гитарамды алып келемін о жақсы таңғы шоу жалғасты
таңғы шоу
құшағы жайған бағым мен айнам шырқаймын дайым тек өзің жайна
ерке едің керім өртеді демің айтылып бітпес ертегім менің
көңілімде күн елігім менің жердегі жалғыз серігім едің
іңкәр қылып өтер саған кім жетер болмаса өзің бәрі де бекер
көңілімде күн елігім менің жердегі жалғыз серігім едің
іңкәр қылып өтер саған кім жетер болмаса өзің бәрі де бекер
адал жан дедің бала арман ба едің бақытым үшін жаралған едің
қылықтым балым тұнықсың жаным сөндірме жанған үміттің шамын
кәделім менің әдемім едің арманға толы әдемім едің
көзің де көркем сөзің де көркем өмірде сүйдім өзіңді еркем
көңілімде күн елігім менің жердегі жалғыз серігім едің
іңкәр қылып өтер саған кім жетер болмаса өзің бәрі де бекер
көңілімде күн елігім менің жердегі жалғыз серігім едің
іңкәр қылып өтер саған кім жетер болмаса өзің бәрі де бекер
көңілімде күн елігім менің жердегі жалғыз серігім едің
іңкәр қылып өтер саған кім жетер болмаса өзің бәрі де бекер
болмаса өзі бәрі де бекер
жарнама эхэхэй баршаға сәлем баршаға сәлем сәлеметсіздер ме сенсация осы күнге де жеттік
мен қазір барлығымызға таныс хикаяның жаңа маусымы туралы емес атф банк беретін кредит бойынша ең аз ай сайынғы төлем туралы айтып тұрмын
қошеметтеп қояйық достар
атф банктен кепілсіз және комиссиясыз кредит ресімдеңіз және артық ақша төлемеңіз жиырма төрт жиырма төрт нөміріне қоңырау соғыңыз
атф банк максималды кредиттеу мерзімінен атф банк акционерлік қоғамы кепілсіз кредит өнімі бойынша төлемнің есебі
смартфон планшет роутер смартсағат
енді сен бір тарифтен бір уақытта бірнеше құрылғыларға шексіз интернетпен бөлісе аласың
алтел ұсынған қызметін қос толығырақ нүкте алтел нүкте кизет сайтында
сулпак ұсынады осы жылдың көптен күткен жаңалығы өте жылдам қуатты процессор жұқа және жеңіл корпус
эспен қашықтан басқару пульті секілді сіздің жаңа гелакси ноут он плюс сулпакта
алдын ала тапсырыс жасаңыз да сыйлыққа гелакси уочсмартсағатын алыңыз толығырақ сулпак нүкте кизет сайтында
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе юбанк нүкте кизет сайтында
бас тарту мүмкін емес актив ұсынысы
эйрпотспен жиынтықта айфон алты эс
он екі гигабайт интернет қазақстанның басқа ұялы байланыс операторларына сексен минут және желі ішіндегі қоңыраулар үшін шектеусіз минуттар
айына он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бөліп төлеуге актив контракт ыңғайлы тиімді байланыспен бірге
скоринг нәтижелері бойынша толығырақ актив нүкте кизет сайтында
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
о қажымұрат шешенқұлдың ііі біреуге ренжігенін ұмытып қалатыны жақсы екен дейді
і қажекеннен ақша алғандарды ұмытып қалады ма екен дейді
күшті сұрақ екен өзі
бар ма сондай жандар ақша алып қайтармай қойған ұмытып кеткен жағдайлар көп болған ондай
кетті ғой талай адам тойдың ақшасы артынан беремін деп кетіп қалғандар да бар болған негізінде
кейде өзің де ұмытып кетесің ғой бір майда шүйде мысалы екі үш мың теңге ұмытып кетуі мүмкін ғой
былай дейді ммм ы класста қаншасыншы атаман болды тек шынын айтсыншы дейді
атаман деген болған жоқпын мен негізі
жалпы негізі мен ііі кішкентай кезімнен не өнерге жаңағы неге жақын болған соң спортқа нелерге сол жағында ы көбінде көрініп жүрдім
жаңағы мақтанып кетейін суреттен жаңағы сурет салу жаңағы жеңіл атлетика ән дегеннен алдын бермегенмін
қазір де саласың ба сурет қазір
қол кетіп қалған ба әлде жоқ уақыт жоқ қой қазір тойға кетесің одан кейін түске дейін ұйықтайсың
үйде қазір тұрып жатқан осы алматыда ғой үйің иә иә
ііі өзің салған суреттер бар ма ілініп тұрған бұрынғы суреттерім бар бұрынғы салған сурет
меннен теріс қарап кеткен ііі достарым көріп отырса оларға айтарым дейді
менде бәрі тамаша сендерге ренішім жоқ сендердің бұрынғы қастарың дұшпандарың менің қазіргі достарым сендер айтқандай жаман адамдар емес екен
мәссаған қандай күшті сөз айтты ғой
енді араласпай кеткен адамдар олар мені мықты ете түсті деген сияқты айтып отыр ғой
өнер сатылмайды өнер бағаланады дауысыңыз керемет дейді томпи
ассалаумағалейкум амансыздар ма қажымұрат бүгін сіз келгеннен кейін жұмысқа бармай таңғы шоуды тыңдап отырмын жанды дауыста әндер күтемін дейді мхм
ал ы жаңа ғана қажымұрат аға сіз өзіңіз айтып қалдыңыз қазіргі кезде кішкене киноларға да бір ы ұсыныстар түсіп жатыр деп
айттым айттым қалжыңдап айттыңыз ба әлде білмеймін ғой түсіп жүрмін ғой түсіп жүрмін
қандай кинолар қандай жанрда сіздеген бір ыыы корейский бір дорамаларға күшті келетін сияқтысыз
бәрібір ше бір кішкене сондай бір дорама стилінде ме
бір екі үш ііі үш киноға түсіп көрдім кино болғанда қысқа метражды фильмдерге мхм
бағымды сынап енді менің бұрыннан қызығатын жаңағы мамандығым еді ғой
ал енді алдыда бір үлкен жоспар болыватыр өзім жайлы
өзім жайлы өзім жайлы болғанда енді өзім жаңа басты рөлде болып жаңа кино түсіру
өзіңнің өміріңнен бе иә иә ооо

ақша бар ма оған бар
ақша бар ма дегенде бар десең наргизге қараппын ғой
жоқ бар деп айту керек қой сонысы бар мынада деп айтасың
жоқ бар деп айту керек пе әлде бар ма деп бар шығар
бір бала сияқты иә қажымұрат
мына инста тікелей эфир негізі тоқсан тоғыз пайызға жақсы болды бірақ бір пайыз жұмыс жайында қалып жатады дейді бірақ өкініш жоқ бір екі ұрыс естіп қоямын болды дейді
ыыы не деген түр не деген прическа дейді түһ
ең алғашқы әніңіз есіңізде ме дейді
ең алғашқы әнім есімде сағындым қалқа деген әнді жазғанмын оныншы класста екі мың екінші жылы мхм алғаш рет жазылған
сол кезде композитор ағаларыңның берген бағасы қандай болды
композитор дегенде сол әнді сол кезде көрсетпедім де екі мың төртінші жылы дискімен кетті ғой сол әндердің бәрі
таралған еді бірінші дискім қазірге дейін ізденісте де негізі сол кезде касета болды ғой касета
қанша дискіңіз бар қазіргі кезде соңғы кезде санаған жоқпын бірақ менің әндерім жүз сексеннен асып кетіпті жазған әндерім
і кімнің ііі ұшқын жамалбектің орындап жүрген сені іздеймін деген әні бар ғой мхм
иә иә соның әнін жазған авторы міне авторы қандай керемет тағы қандай әншілер орындап жүр сіздің әндеріңізді
а бәрі сағыну туралы екен сізде сағыну кімді сағынып жүрсіз
і сосын кім мақпал жүнісова апамыз орындап жүр халқым деген әнді
досымжанменнен шахаризад орындап жүр туған жер деген әнді мхм тоқтар серіков ағамыз орындап жүр мақпалжанды
ііі сосын ермек мұқашов орындап жүр бала сезімді мхм жасұлан қали орындап жүр құдай қаласа

айттым ғой алдында жазып қойғанмын деп
достар ыыы сіздер сұраған ән қазір жұлдыз фм де қажымұрат шешенқұл жақсы екен ғой кеттік
таңғы шоу
күнбірлемей күй көңілден батып барам бас көтермей
сені құлай сүйгенімнен сүймегенім жақсы екен ғой
не қызық деп енді өмірден қайтем жүрек жатса көнбей
әттең сені көргенімнен көрмегенім жақсы екен ғой
кезі кетіп сәтке асыққан жанарыңда жасқа көнбей
қосылмайтын қос ғашықтан жалғыздығым жақсы екен ғой
жалғыздығым жақсы екен ғой
жалғыздығым жақсы екен ғой
қоса алмадым тағдырымды жаумас сірә бақ нөсердей
ендігідей бар мұңыңды білмегенім жақсы екен ғой
іңкәр болып жүр келем мен қас іздеппін досқа келмей
сенсіз өмір сүргенімнен сүрмегенім жақсы екен ғой
кезі кетіп сәтке асыққан жанарың да жасқа көнбей
қосылмайтын қос ғашықтан жалғыздығым жақсы екен ғой
жалғыздығым жақсы екен ғой
жалғыздығым жақсы екен ғой
күмбірлемей күй көңілден батып барамын бас көтермей
сені құлай сүйгенімнен сүймегенім жақсы екен ғой
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу қажымұрат шешенқұл бауырымыз келіп бүгін мына жерде күшті махаббат туралы әңгіме болып жатыр
наргиз ыыы талғамың өте керемет екен дейді рахмет
неге байланысты неге байланысты айтылды маған байланысты айтылды жасұлан таңдағаның үшін да иә
ну да деп жоқ ол үшін емес ол біледі ғой барлығы
біледі ме талғамы жақсы да жай ғана
айту керек қой ол талғам не үшін талғамы
ту жарайды басқа
қинап жібердіңіз қажымұрат қойшы әйелің бар ғой десеңші
ы адамның үйленуінің бір жаман жағы дейді көптеген достарыңнан айырады ғой дейді
сенде болды ма сондай үйленгеннен кейін араласпай кеткен достарың жоқ ондай керісінше көбейеді ғой достарың әйеліңнің достары
әйелің кейде болды ма мынандай нәрсе айтып пе еді осы досың ұнамайды деген сияқты
енді ондай айтылмайтын семья жоқ шығар мүмкін иә эй анау достарыңмен араласпай ақ та қойшы деген сияқты
бірақ оны бәрібір еркектердің арасындағы әңгіме еркектердің арасында болады ғой
қашан концерті болады екен дейді назым
ііі осыдан екі жыл бұрын концерт бердім осы студенттер сарайында
керемет концерт берген едім ііі астанада болады ендігі жоспарым
астанада мхм нұр сұлтан қаласында
қашан болда жоспарда енді алдағы
а гастрольдік сапарлар не болып жатыр болады осы жаңа жылда жаңа жылда иә
қайда барасың енді қазіргі кезде той ғой тойдан шыға алмайсың да
ііі монғолияға тағы да шақырыватыр бұрынғы концерт барып қайттым ғой бір екі
сосын шығыс қазақстан басқа облыстар шақырыватыр гастрольдік
қажымұрат аға қалайсыз аман болыңыз керемет адам дейді қарапайымдылығына сөз жоқ қой енді дейді
бұны жазып отқан салтанат әуесхан дейді
қайрат түнтековке ұқсайды екен дейді
рахмет і ассалаумағалейкум қазақ елі қалайсыздар амансыздар ма дейді бүгінгі тақырыпты қайталап жіберіңіздерші дейді
иә енді і өзіңіздің араласпай кеткен достарыңызға ііі бүгінгі эфирді пайдалана отырып қазір не айтар едіңіз
иә достарыңыз немесе сүйікті адамыңыз
енді достарыңыз деп негізі бастаған болатынбыз бірақ сүйікті адам да қосылып кетті арасына мхм
осы еркектер ііі неге қыздарды ренжітесіңдер
кім ренжітті кімді
ассалаумағалейкум қажымұрат бауырым дейді уағалейкум ассалам ыыы не дейді амансыздар ма не істеп жатсыздар наргиз неге үндемей отыр
неге үндемей отырсың ал үндемей отырғанда қажымұрат ағаға жаңадан бері сұрақ қойғым келіп отыр
жалпы гитарадан басқа қандай аспап түрлерінде ойнай аласыз
домбыра сызырнай пианино аккардион мәссаған
бұны арнайы барып оқыдыңыз ба әлде кішкентайыңыздан бастап ы жаңағыдай соған биім болып кәдімгідей өстіңіз бе мектеп кезінен бастап
мен ііі шинжан педагогика университетінде ііі жаңағы аккардион оқығанмын бір жағынан
менің мамандығым мұғалімдік негізі педагогпын ғой негізінде бес жыл сол музыкатану мамандығы бойынша оқып шықтым
қосымша аккардион мамандығы болған
мамандық бойынша жұмыс жасаған жоқсыз ба жоқ жасаған жоқпын
жоспарда бар ма кейін болашақта мүмкін өнер академиясында ма бір жерде дәріс беру
мен биылғы жоспарымда жаңағы магистрант оқу керек болған биыл бірақ кешігіп қалдым
келесі жылы келесі жылға жоспар
сәлеметсіздер ме қажымұрат ағаға сәлем айтыңызшы көп көп жерлесі қарашілік деген ауылдан боламын дейді қазір нұр сұлтандамын жұмыстарыңызға сәттілік дейді жазира деген қыз жолдап отыр
шығыс қазақстан марқакөл ауылында болды ме екен дейді қазір боран деген ауылдарда дейді
ол жақта болған жоқпын қалжырда болған жоқпын боранда болдым боранда менің ағам тұратын
әндеріңіздің сөздерін кім жазады дейді әртүрлі ақындар
кім жазғанын қалайсыз
енді бір ақынға жаздыра берсең әнді бір сарында болады да өлеңдерің әндерің сол үшін әртүрлі ақындарға жаздырған дұрыс
қарындасым деген әнге минусовканы тауып беріңізші қытайда айтылған әнге қазіргілер мүлдем бөлек дейді
жоқ па қайсы ән екен білмеймін
қарындасқа арналған әніңіз бар ма еді жоқ менің әнім жоқ негізі
ұшқынмен дуэт қашан дейді
ұшқынмен жоспарлап жүрміз бірге
таңғы шоу қажымұрат шешенқұлмен жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
жарнама
таңба нүкте промо осы жерден өз таңбаңды тап
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
мақпалжан гүлмісің тез орал жыл құсым
сымбаттым сырлысың мені ойлап жүрмісің
бал сезімді бақытымсың асыл жан жақұтымсың
қадіріңді білгенім қасиеттеп сүйгенім
әппағым әппағым арналар тәтті әнім
есімнен кетпейді оу бір жүрген шақтарым
әппағым мақпалым өмірлік мақтаным
бұрымың шаштарың қиылған қастарың
бота көзің мөлдіреп ет жүрегің елжіреп
қарасаң әппағым айтылар тәтті әнім
ғашықтық ғаламат өлеңмен баралап
сендейше ей ару қыз меніңше ей азамат
әппағым әппағым арналар тәтті әнім
есімнен кетпейді оу бір жүрген шақтарым
әппағым мақпалым өмірлік мақтаным
бұрымың шаштарың қиылған қастарың
ғайып боп сәулем қас қағым сала көрмеші басқа мұң
жүректі мынау жылатты ау алыстап бара жатқаның
әппағым әппағым арналар тәтті әнім
есімнен кетпейді оу бір жүрген шақтарым
әппағым мақпалым өмірлік мақтаным
бұрымың шаштарың қиылған қастарың
әппағым әппағым арналар тәтті әнім
эфирде таңғы шоу
қалайсыз жаке жағдайыңыз жақсы ма дейді жанар мырзабаева
о қажымұрат келіп қалыпты ғой қош көрдік сымбатты ақылды мінезіне көркі сай дауысы да әні де адамды баурап алады
ой рахмет ойбой
қажымұрат хақ батырдың есімі ұқсасын деп тербелеген болар бесігі әнмен бірге шыңдала түс өмірде сен дегенде ашық болсын жұлдыз фм есігі дейді
қандай өлең қандай керемет
бір ән орындап жіберсеңізші енді осындай тыңдармандарыңның көрермендеріңнің құрметіне
мен сен сағынамын тағы сағынамын
серікбол махатұлының сөзіне жазылған өз әнім мен сені сағынамын бұрынғы әндерден бір ән шырқап берейін сіздерге
мен сені сағынамын сағынамын
мен басқа сағынышты оу неғыламын
жүрегім сен жоқ болсаң жалғызсырап
сағыныштың шекпенін жамыламын
жүрегім сен жоқ болсаң жалғызсырап
сағыныштың шекпенін жамыламын
ау менің әппақ арым ақ лағым
сағынамын тек сені оу сағынамын
мен күліп жүрсем де сен күрсіндірме ей
кетпе менің қасымнан жалынамын
мен күліп жүрсем де сен күрсіндірме ей
кетпе менің қасымнан жалынамын
қандай күшті түһ сен қыз болсаң атың ләззат болатын шығар
көзді жұмып тұрып ән айтады екен
дауысың керемет үлкен белестерден көріне беріңіз дейді
қажымұрат өлеңді жазуыңыздың себебі не мұқағали шәмші аталарымыздай жастарға үлгі беру үшін бе әлде тойдан пайда көру үшін

жалпы ән шығару
енді бұрынғы кездегі әндердің бәрі лирикалық әндер ғой көріп жатсыздар
қазіргі кезде енді енді жазыватырмын тойдың әндерін
бірақ енді қаражорға жетіватыр ғой бәріне қаражорға айтып әйтеуір
сәлем дауысынан үлкен кісі шығар десем жап жас жігіт екен ғой красавчик дейді түһ рахмет
жаке эфирге шыққанда казгипс тараздың жүргізушілерне сәлем айтып жіберіңізші бес жүз жетпіс алты шансиманнан дейді
м сәлем айттық сәлем айттық аха
ііі құрдас дауысың керемет дейді күшті сексенінші тоқсаныншы жылғы вечерде отқан сияқты болдық дейді
ассалаумағалейкум жұлдыз фм радиосы айт қабыл болсын жерлес келіпті ғой дейді
қытай халық республикасын талантты әнші екенін дәлелдеп кеткен бұл жігіт дейді
жолың болсын атажұртта бабың келіп тағы бір жарқ етші құрдас дейді рахмет рахмет әумин
гитара алып шерттің сағыныш термесін қайғы мұң сендік көңілге еш келмесін біз сияқты қолдаулы жас тұрғанда көңіліңде тек шаттық әр кезеңдесін дейді әумин әумин
ляззат менің әйелім ғой деп жатыр мына жерде
енді жақсы екенді күтеміз дейді өнерден басқа немен айналысады екен дейді
өнерден басқа спортпен негізі қазір
жеңіл атлетика жоқ жоқ жоқ сіз жеңіл атлетика деген бір үнемі жүгіріп жүретін сияқтысыз ғой
і жоқ ей қазір ы спорт залдамын күнде
жасұлан мен наргиз балқып тыңдадыңыздар ма дейді мен балқып тыңдадым дейді
иә ств арнасынан көрген шығар өте керемет
бізге балқуға болмайды біз жұмыстамыз ғой
қажымұрат шешенқұл ы бүгін таңғы шоуда қонақта достар